Secund mi l'impurtant al e avei d'amis, che pöi a sìu eterogenei o tüti i stes al e pa ëmpurtant, l'ëmpurtant al e avei 'na bela cerchia d'amis, avei d'amis che ch'a t'dan 'na man cuandi l'ad da bëzogn e pöi al e pa ëmpurtant ël nümer, ma l'ëmpurtant al e ch'a sìu sempre prezenti